أول ذكرى ليا في طفولتي وأكثر شي أتذكره صراحةً <hesitation> إنه كان عندي أختي كبيرة، كانت أكبر مني بسنة وكانت مرة مرة تغار مني <hesitation> فكانت تسوي أي شي بس عشان تلفت الانتباه ليها، لدرجة إنها ممكن تظربني أو تأذيني بأي شكل أو مثلاً تحطني في موية، أو ترسملي على وجهي، تحط على شعري فازلين أو أشياء صعبة فكانت يعني دايماً تغار وتسوي دي الحركات.